उद्भिलाव एग असोई जानवस थे। तेर दाद वाईड़ा मजबूत रहती जो काई पोला काजे मजबूत नशा खाओ। पेट नशा खाओ काजे ने चीर देईन। तेर वार दोगडान करेन। एक दिवार बनाईन तेर जो समुद्र ने पास लिजाईन। जो एग तालाब बनाई करे। तेरे मज़ो वाईड़ो तेर दाद मजबूत रहे।